א בלענדער ווערט גענוצט צו צומאלן עסן וואס קען נישט געגעסן ווערן אזוי ווי עס שטייט, ווייל די שטיקלעך זענען צו גרויס, אדער ווען מען וויל האבן גאר דינע שטיקלעך פון א געוויסע זופ אדער סיי וועלכע שפייז.